ye nchikutu á na <noise> lakua'asoi, xi kui'ya kuu jue'nui te ko na lajnɨjna'asoi i'i ye lo kua'a naá modo ye lo nala ko jonoi.